यह एक बड़ी दिलचस्प और चिंताजनक बात बोली। अगर समुद्र का जल स्तर ऐचा जादा बड़ी पूरी ज़मीन पानी के नीचे जांदी डूबी तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। ऐसी स्थिति में मनुष्ये कोसा रोडा।